Chakurya che nenda urya sana ni ware nankuku nandauri sana, na chipsi nkuku, najo najenda urya sana, lakini bei sana jina bei sana, kwaiyo yani uwezo usina woula tuku kwahiyo inabidi uji lange vi, wotakiwa kola niurie labda ware na maarage. lakini chipsi nkuku shanauri youzwa elfu inane, kwahiyo uwezo wasina tuku inabidi uvilange vi.